इन्तेल्लिगेन्त् अमि जनु जे हति, हति बहुत् इन्तेल्लिगेन्त् होइ। खोरु पए मो कुर्निअ इसु हति, हति बब बोलि कोइ। हति बब क मि पुज कुरु। अरो हति बब होल् गनेश्, हति बब क मि पुज एतु कौन् गनेश् भग्वन् होइ हति बब होइ। ते एकने अमि गनेश् बब होइ कने हति बब को पुज कोरो। ते हति बब हिअत मेने एत हेरि सेन्से तु हिअत अम मन्हत् के बेसि हिअत हति बब बेसि मेने हेरि असे सेन्से असे। करन् कि होइ, हिअत मेने बहुत् अगप हिअत असे नो ते हिअत गोते पिथिरिकोन् शैल् होइसे, एतु बहुत् पुरन जन्तु होइ। ते हिअत कने हिअत कोइ बोहुत् इन्तेल्लिगेन्त् होइ। अरो होइ गोल् अम दोल्फिन्, दोल्फिन् हो बोहुत् इन्तेल्लिगेन्त् होइ। दोल्फिन कौन् हि पल मन्होलत् कथबते, मन्होलत् खेलिब परे हि जन्तु होइ। तस कुकुर् होइ गोल्, कुकुरु बोहुत् इन्तेल्लिगेन्त् जन्तु।